An <hesitation> sakafo ara-tantara tegna tiako andramagna de ôhatra hoe pizza vita <hesitation> amle firegnena tegna lavidavitra regny fa sy karaha le tônga de eto an-toerana ôhatra hoe firenena vita agny Italy any frantsa via pizza le matsiro be de ôhatra ndraiky amborgera vita any Etazonia de tiako hohagnina fa mbe miala amy mahazatra antagnana aketo.